Yo koo nani xuado no nduá ñoo, kué koñoxi kado ka ño nguinia ko na yuté, chentión, chentión, chentiona ndaduño ko kunu té kokuno ñoyuxa'a kuxanikuaxhi nre yu ya koin inka koo xanikuaxa naka xa'á nani vilu ihó ko xanani plastico ajan ta nridi nridi ko iin kú naxuantiuno xunku xaihó ngueno naí.